पूरा तरह से समाज में आत्मनिर्भर होगेला संभव नहीं होगे। जैसे लेकिन एक कुछ हद तक सक्षम बनावल जा सके। जैसे जैसे कि जरूरत पड़े पर दूसर पर निर्भर ना होगे। पड़े जैसे आत्मनिर्भरता के मतलब होगे जैसे आपन। जरूरतन फैसलन आउ कारियन के खुद पर निर्भर। रखेला होगे जैसे आउ आत्मनिर्भरता के कुछ कदम। हमन ऐसे भी ले सकले जैसे कि आपन जिमेदारी अपने। पर लेकेआपन अंदर अपने आपके देखेके आउ आपन। बिचार पर ध्यान दे सकेचे आपन मूल के समझल जा सकेचे।